<hesitation> mi anndikaa, eɗi keewi dee, Ameriken ana woodi. Bon, ga amen gaa kaa, muusuuji boowaaɗi ɗii tan min jogii. Muusuuji ngonɗi ley cuuɗi, yoga duu ana mara faa hokka ɗun innde. <hesitation> Nanngira ɗun doombi ɗun jonka. <noise>